यांणा पकओके सबसे उसार तरिका चैं सबसे सुरुमा लोहियावा बैठाओके यगियामा हसे ओकर पिछे तेल गहेके हसे पजरवामा चैं एबे कच्वारामा एगुडा यांणवा फोरके गहेके । हसे नुन, मसाला ,प्याजु, नहसुन्, धनीय कथिकथी सवाद लगतै गहके हसे फिट्टेके डौलाहिंसे फिट्फाटके हसे एते पजरावामा जब तेलवा इचिहिच धिकतइ, ओकरमा गहदेवेके हसे इचिहिची पाके लगतई उलिटपालिट कके । उलिटपलिट कके हसे खाइके ।